Pues sikawx̱ag wichikigui bimandad- bandad ganodronis kibiunayodord bzeloo dofabg aldobextilon, chalonizchisaniz nc̱higabyi chityini, chewlanguew chinanguewꞌ do nisraw naꞌ debniesrie, kietreladie byendad sonanya chitibasyao gakrosegur donoshinde <noise> gonon segur yetrarxt kondafayablawꞌ sxtefawb kon kloro, yet traxt, yet trato gosto, morralito, soana yari lalillo kon loda fab eskeyetra woxtraxt wratreli yarinoguet byendadyet yisonan yagyan chini este yalara telara shinguino gak list agsonayag gaklenin guꞌchrenin yetꞌchxabrani yetꞌ, zonayareni taparstochereni toshezi schereni skwel wazerenin yanan yaxa xmochilenen bazerenin, chesedrenin degreguel sto baserenin skwel.